لو سمحت انا غريب في البلد ديان وعاوز اقرب مركز شرطة ضروري. انا مش عارف فين الاتجاهات ومش عارف فين الأماكن فلو اتساعدني ان انا نعرف فين اقرب مركز شرطة هنكون شاكر ليه. ولو تيجي توصلني للمكان ديتي هيكون افضل لان انا مش عارف أي حاجة في المكان ديتي، انا غريب في البلد وخايف ان انا نتوه. ممكن اتساعدني لو سمحت.